कुता अपडू मालिक प्रति प्यार अलग अलग तरीके से दिखान्दू जनकी पुछडी तै हिलाण वे नजदीक बैठण प्यार से चटण वे आंखो मा आंखा डंल। अपड मालिक दगडी खिन। यू सब।